<noise> <hesitation> x̱oꞌbgiꞌn yex, x̱oꞌbgiꞌn yex neꞌg c̲h̲owmu c̲h̲ixkwaꞌwu, nak sdzën minn tib yex xchug minnu loxgana dzekna lëꞌxu xiu lën gian lay, ndzaꞌlñawu tib giꞌn guꞌn xgeꞌ lo boꞌ loxga dzekna xchalo xchalo kon ti kwchar o kon ti guꞌn espesial par guꞌn c̲h̲ixkwaꞌ x̱oꞌbgiꞌn izoꞌnu xka mod lo c̲h̲ow minn yex neꞌg.